Mpjn pii no, edwindze a obi bjyj no, ohia dj onyaa kor no bjkyerjkyerj mu ma ehu dj aso nkyerjkyerjmu a cdze ma no, onya nsunsuando bi wc wo do anaa. Mbom enguan dze, cnnhyj daa mmfa nkyerjkyerjmu biara ho. Murutu na sj emi na meedzi kan a, ibohu. Djm ntsi mebjpj dj mebjyj enguantonyi a m'agye dzin kyjn dj mebjyj edwimfo a m'agye dzin.